Mbaetɨ ko se ikavi mbate, se ayau vaera amo ayau ai yae ducha ɨ jaku va pe, erei ma se aipota va jaeko ɨ iroɨja ävë, erei gara vi oajaete ye iroɨja no, jokua ko ipuere vi semombaerajɨ paraete, jare jaku va jaeramiño vi, ma ko iroɨja vaño mbaerɨ reve oñemoroɨja va se ironja ävë va.